bɛ a ɲumɛza nɛ a mi wɛwa feere a o li lio vo a wian cira wɛ na twa va farafina tun twa va tubara tu twa va chinwara la tun don li zeremi a zo jio binu a zo ba wian bwɛju a ma wɛ ba wian yni bɛ ji ansona amana mi ɛina a be ba tubara ma ba chinwara ba bo bɛ ya va bini